ارے میاں دیکھو ڈیموکریسی کو گورنمنٹ کا بیسٹ فارم بولتے ہیں اور اس کے پیچھے سولیڈ ریزنز بھی ہے۔ ڈیموکریسی میں پاور ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہتی، سب لوگوں کی کلیکٹیو پاور رہتی۔ مطلب عوام ڈیسائڈ کرتے کون ان کا لیڈر بننا اور لیڈر غلطی کیا تو نیکسٹ الیکشن میں لیڈر چینج ہونا، فل چانس رہتا۔ ان لوگ کے ہاتھ میں کیا ہونا، کیا نہیں ہونا، ان لوگ ڈیسائڈ کرتے۔ اب سوچو اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ اگر پوری پاور ایک بندے کے ہاتھ میں آ گئی تو عوام کا <hesitation> اوپینین تو کام ہی نہیں کرتا۔ لیکن ڈیموکریسی میں ہر آدمی چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ایڈیوکیٹڈ ہو یا نہ ہو، اس کا ووٹ ایکول ویلیو رکھتا، یہ ایکوالٹی فریڈم کا اصلی ایکزامپل ہے۔ لیکن دیکھو ڈیموکریسی کے چیلنجز بھی ہے جیسے کرپشن، ووٹ بینک پولیٹکس اور ڈیسیجن لینے میں ٹائم لگنا۔ لیکن پھر بھی دنیا کے زیادہ کنٹریز ڈیموکریسی کو ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو وائس دیتا، انسانیت کا بیسک رائٹس بتاتا۔ اور مطلب ایزیلی ورڈز میں بولوں تو ڈیموکریسی ایک دم بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دی پیپل کا سسٹم ہے اور اسے سوسائٹی کا ہی اصلی بیلنس اور ڈیولپمنٹ پوسیبل ہے۔